Ee <laughs> aahh omadhingolongo nee gokuunona ohaga kala ogendji. aah tashi pulandje ngaa nee po- ponkatu ndjono yoku iyadha ngiika itaandi dhimbulukwa nawa noku koneka kutya o- ogenipo. Ashike otandi dhimbulukwwa kutya okwali ndi hole oku zapo. Oku ka talelapo unene pomathimmbo gefudho. Iyaa oooh osho oshinina kwali ndi hole sho. kandi shi nee kutya omolwashike inaandi ninga omutalelipo molwaashoka andola ondaya moshikondo shaatalelipo opo ndi ka kale omutalelipo. Yaa noshinima oshinene tandi vulu oku popya tandi ndhila tandi dhimbulukwa o- omvula nda landelwa owili yokoshikesho ku tate. Molwaashoka onda lukilwa nee tate. Tate okwali e hole mbushe. Ta landelendje nee owili yokoshikesho nee. Okwali nduuvite nawa. okwali nda nyanyukwa. ponkatu mpono nokuli ndaka mona kutya nani tate oshinima oshinene. Iyaa nande nee mumwameme mati ngu a landulandje okwali ngaa afa uuvite nayi sho inaa landelwa. onda kala nee siku limwe tandimu pe a zalemo. molwaashoka okandenge kandje ondimu hole. opo ngaa ndimu uvithe nawa. Oshinima shono Momadhilongo gandje ihashi zimo. molwaashoka oshimwe sha kwatakanitha ndje. ha na tate awike ndee natango onomumwameme mati. Uudhigu owe keya nee mpano owili ndjono oya ka yonuka ashike eyonuko limwe inaandi li tegelela. Otwa putuka nee ndishiko konooli. ko konooli ohatu lala nee moondunda dhoohozi. onda ondeyi tsikile nee moombulu dhondunda mwiya. ya- yaa talela mevi. Ongula sho kwa ka sha o- owili ohinga ayihe oyili ashike ko- ke- kekende. Inaayi longa we. Onda ipele ombedhi. tate okwali a geya molwaashoka oku wete kutya iimaliwa ye ya hepa. Kakele okutya omadhilongo ogendji aah kakele okugandja oshiholelwa shimwe shono osho ngaa tandi vulu oku dhimbulukwa po. naasho nee molwaashoka ondaza handi ilongo okwali handi piti nawa he- ngele kandishi omutango. omutiyali nenge omutitatu. okutya ashike meni lya ntano ihandi zimo. Iyaa na meme nee okwali e hole aluhe oskola tayi fudha. okuna oku kala eya koskola hwiya. uutsa ashike netumba nokuuva nawa kutya omumati gwandje okuna oku kala a pita. okuna oku kala eshi enditha nawa. Iyaa okwali nee hashi pendje omukumo oo- goku ilonga nda manamo molwaashoka onda tila kutya <laughs> ngele inandi ilonga. meme sho tekeya efudho tali ka landula ndele inandi pita otashi ka kala unene ohoni ku ngame. So yimwepo tandi dhimbulukwa. kakele oyindji